खेल त बहुत प्रकारक हसै जसने कि अ फूट बल भेलइ ज्ञाना कहुन । हसे क्रीकेट, हसे भलिबल हसे बेस बल । हसे हमार कराटे भेलइ तेक्वान्डो भेलइ, जुडो भेलइ, रेसालीङ्, हसे सुमोउ । हसे हमार स्विमिङ्, बाणक गेम हसइ, लक्कुढाल हसइ । हसे लहरे हसइ, लुकामारी हसइ, छुइडुम हसइ । हसे ओकर साथ म सत्घ्यार । हसे गाटाक खेल हसइ हमार । हसे वातसे लहरे फेरी हमरा खेलेसहु । हसे याको हसे अ <hesitation> बाणक गेम फेरी खेलेसहु ।